אוּל חאגָה דיר אלמלאבּס למלְפוּפה בא מתאחְדש בּלָאס, זיד חוואיג נְדָאפה פבוקס סְע׳יר, אלחדּא דירו פבּלָאסְטיק, חוואיג תְקִילָה דירְהום לתחת ולכְּפִיפָה ללפוק, כליהום בבְּז'ם בּלָאסָה לְשי חאגָה מסתַעְ'לָה, כל חאגָה תְּכוּן מִנוּ תְּקדַר תּלְקַאה בּל מתְהַרֶכּ כּל שי.